د سوپونو ډولونه ډېر دي، د کلتور او هېواد سره سم بدلېږي. ځینې مشهوره سوپونه دا دي: چرګ سوپ، غوښې سوپ، وریجو سوپ، سبزیجاتو سوپ، تام یم چه تايلنډی سوپ دی، میسو سوپ جه جاپاني دی، بورش سوپ چه روسي دی، لینټیل سوپ چه دعدس سوپ .دی، نودلز سوپ، کریم آف مشروم او د ټماټو سوپ